पुर्या काजे जादा सी जादा फल खवानने बदले पुर्यानक रंग अलग-अलग खवानने भात-भात खवानने रंगन फल-फ्रूट खवानने पड़े। वार नवली-नवली डिजाइन में काटी-काटी ने काई भी फल काजे काटी ने पुर्याना खवानने पड़े। ने काई पुर्या काजे रोस बोर्णा ने खवानने नवली पड़े। ने फल काजे, जोसे छुलनी आएं फल रोगे तीनु काजे छुली-छुली ना आपी सोक ने खाने में वार तो अलोग-अलोग डिजाइन बनाएं फल ना काई खवानने पड़े। ती फल खाईले।